طبعا أني بصراحة من منؤمنش بالأشب بالأشباح نهائي <hesitation> لأنه بكي بعد تفكر فيها منطقيا إن مفيش أشباح إلا بس في العالم الموازي أما اللي يؤمنوا بيها يمكن عندهم تجارب مس سابقة أو مثلا أثر فيهم ال التليفزيون ولا تأثروا للقصصا للي سمعوها في خلال سفرهم والحكايات اللي سامعينها من التليفزيون.